ما اؤمن بلأشباح و اني اعتقد انو اي اكو بعض الأشخاص سؤمنونو بيه و بعض الأشخاص الثانيين ما يؤمنون بيه بس اني صراحتا كتجربة شخصية ما اؤمن بيهم لأن عندي ايمان برب- الرب و لمن اني عندي ايمان بالرب ما اؤمن بلأشباح.